ମାନନିଯାଂତୋ କି ଏପରୀ ଏକ ଦୁନ୍ଯା ଅଚ୍ଛୀ ଜୋ ଠୀ ଗୁରୁତ୍ତ୍ଵା କର୍ଷନା <hesitation> ଜମାରୁ ନଥାଏ। ସେ ଠୀ ଲୁଗ୍ଗୋ, ଲୁଗ୍ଗୋ ମାନେ ଏପରୀ ଆପେ ଧାଲୀବେ ଏଵଂଗ ଯହରୋ ହାନୀ ଅଲାଭଵ କରନା। <hesitation> ପ୍ରାସନା ଥୀ ଉତ୍ଯାଂତୋ ଲଂବା ହୋତେ। ଏଠୀ ଉଠେ ସିଟ୍ଵେଶନ ଵିଶରେ ପଚଲା ଜାଏଚୀ ଜୋ ଠୀ ଗୁରୁତ୍ତ୍ଵା କର୍ଷନା ନଥାଏ। ଏପରୀ ଏକ ଦୁନ୍ଯା ଦେବଂଗ ସେ ଠୀ ଲୁଗ୍ଗୋ ମାନେ ଏପରୀ ଆପେ ଚାଲୀବେ ଦେବଂଗ ଯହରୋ ହାନୀ ଅଲାଭଵ କରନା। ତଆ ପଚଲା ଜାଏଚୀ।